باش تكتب رسالة شكر لطيفة، أول حاجة تبدأ بتحية جميلة زي السلام عليكم، أو أهلًا وسهلًا، بعدين عبر عن شكرك بصدق زي أنا ممتن جدًا لك على......، أو مشكور من كل قلبي على.....، خلي كلامك بسيط، ومعبر، وكن صريح في الشكر زي كان مساعدتك فعلًا مهمة بالنسبة لي.